Сингапур аз як порти хурди тиҷоратӣ ба як давлати пешрафтаи иқтисодӣ табдил ёфт. Ин тағйирот ба раҳбарии устувор ва сиёсати дуруст вобаста буд. Дар кишвар қонун ва тартиб хеле қатъӣ аст. Мардуми сингапур бо эҳтиром ба қонун ва меҳнати сахт маъруфанд. Имрӯз Сингапур яке аз марказҳои молиявии ҷаҳон мебошад.